Në venin ku jetoj unë njerzit kanë qejf me kqyr futbollin edhe basketbollin. Futbolli osht shumë i popullarizum, posaçërisht kur lun ekipi kombtar ose kur ka naj kampionat evropian ose ndërkombtar, kurse basketbolli osht i popullarizum në nivel vendi, pra kqyrin vetëm kur lujn ekipet lokale.